ནག་ཐོཔ་ཐོ་ལ་ལུ་ཏོ་ཨིནས། ཐོཔ་ཐོ་ལ་ལུ་མེད་ཡོ་ཟག་ཏེ་ནག། གོ་ཐང་པོ་ཁ་ལ་ཁུ་སོ་བུ་ཁུ་མེད་ཡོ་ཟག་ཏེ། ཀིམ་ན་ཐོཔ་གི་ཡུག་ཁན་ཡེ་པོ། ཐམ་ཆ་ཡུག་ཕ་ཤ་ཨིནས། ཐེམ་ཆ་ཡུག་དེ་ཆུ་མེད་ཡོ་པོ་སྒབ་ླེ། ནག་ཚ་ཁབ་ས་དེ་ཏོ་པི་ཨིནས། ཉེན་ལོ་ཏོ་ནག་ཁ་དུ་ནང་ཁན་ཕུག་ས་ླེ་པོ། ཨོ་དེ་མ་ལ་མ་ལ་ཕུག་ཟག་ཏེ། ཨོ་ན་ལེ་ཁོ་ལ་དི་ཆུ་ཁེན་དེ་གི། ཀྱ་ཤ་ཏེ་གི་ཕང་ཁ་ཐེན་དེ་གི། ལྷམ་ཆུག་ཏེ་གི་ཐེན་ཏོ་ཨིནས། ཨོ་དེ་། ཁབ་སུ་དེ་ནག་ལོ་དེ་ཟེ་ཁ་གི་ཕོག་ས། ཡང་ན་ཆུ་ཆི་ཁ་ཇི་ཕོག་ས་སུ་བ་ཆེ་ན་དེ། ཀརྨ་སུམ་ཆུ་ལེ་ལ་ཁོ་ནག་ལོ་མེང་བོ།